أقدر أقول إنه الولايات المتحدة شكلت، <hesitation> وشهدت تطور ثقافي جدًا واسع، من أهم هذه <hesitation> التطورات من كان ناحية التاريخ، والعطلات، والرياظة، والدين، <hesitation> والمطبخ، والأدب، والشعر، والموسيقى، والرقص، والفنون المرئية، والسينما، وغيرها كثير، والهندسة المعمارية، وغيرها الكثير.